Tala ileag ewairu nubala tar shahara goni arita gushe hajaunga retiba jehiza tigjiru لانه tarin shahrin bata uu tawalikira fa ewirulogo ileag habunga foga ingairulog tal wida guduka gushe guduka naddifa fedanga naffifa ingairu.